إذا كنا عدي <hesitation> الاختيار ما بين نرجع ميتين عام للوراء ولا نروح نقدم ميتين عام للمستقبل، نخيّر ميتين عام للمستقبل. علاه، نشوف التطور الذي لحقلو <hesitation> لحقلو العالم في ذلك الوقت، ونشوف <hesitation> نتلاقا بأحفادي إذا كانو <hesitation> كاين عدنا أحفاد، نتقلاقا بأحفادي ونشوف المعيشة كيف راها كاينا وشوف <hesitation> التطورات اللي صرات على الكوكب الأرض.